Wembet kopishe eng' yukuk chechang ochei. wembet kopaishe eng', netai ketileen sumeek, ngokakoechekitu sumek, ngomaechen kokomaechekitu ochei, much ipaishen wembet itileen. kokeny, wembet kepaishen kelileen tukun, ng'imanye iteleen kei, ne puspus kole, ni mauu, ipaisheen wembet, wembet kokeny, kepaishen ketileen ketileen siyok, ng'okakoechekitu siyok, ipaisheen itilileen po mutyo amu muuch kotilin, much koitchi porto, ko wembet kotindoi paishonik chechang. kokeny wembet, ko ya- ya eng chito ne nape ngoroik. ko muuch kopaishe wembet kotile, ng'o mi kei nekamache ko, ko kotilee kotilee kirakayandet. kotileen kopaishen kotilen wembet, ko wembet kotindai paishonik chechang ochei, kokeny, wembet ko ya ya kawachi chii ko kosikis, ke ke kepcheen surumbet ap lakwe ak ak nepa mamanyi kepaishen wembet ketileen sikoskchi kopeshe, wembet kokeny ketileen kepaishen ketilen usit, usi ya ka ya ka tilkei chi ke kokakinapchi. porto nyiin, kepsihen ketileen wembonoe, kenapei, kenapchini poorto.